ربنا ما هيجيب حاجة عفشة واصل، بس يمكن الغنى مهحسش اني هكون مغني كويس، صوتي مش مش حلو جوي يعني